Oza ni gya ka mo ogya ya yotu kasuse ya shani ogyo gbogba oya yo za nwashika, ogyo gbogya oya yoza nasuse bamo bamo kai anu ma owa suse, amo gbogyalo oya wase yeye ogya ole shu lo ana nama ogya ya ngwo gebe ni ho-gyaloni ogyo ma ba yimu ko kpa ku ogbo gbo ode ome shana yoko ogbolo-oyashawu ashowu lo ama ikini gyo gbo na mo ogya obini ogya yaya me no tuho yasha kageni ikimi ogyo gbo gyalo ikyeni ananama oya geku, ama ogya oza ni mo gya wotu shosha ka susu ikini ogyo gbo ba, no ba ya dawo ikyeni omiyo oya ra neneshi yalu, odawo owiki omiyo oyara neneshi yolu amo gbolo, biose shishini mo omo biogbolo kwo wi oga wipa olamuhoni woneneshi lala, oya biova yagowe ni ogya loni kwo nu gya loni ama ogya ami ya ka dala kpoko nyaku mogya pini wasuse la Ogbogya ikyeni oza no yaya oma yaya ome ogya kikwikio ogyo gbotu ko zalo oya yalo, ama gyo gbotu koza kana mema, ogya ya bia ya gebe no ya lo ni oga ya, ama kino gyo gbolu, oya pio vini yaya ami ya kada la kpa ka nyaku mo ogya pini ya yotu kasuse ya shala, ogbo gya ikyeni oga roza ni sho tu, omoza ogara ya shotu olu yaga aba mo kai anu ma yiyo no lu yaga wiyo kogyala, kageni ogya pini yo ya ma otusha sha ni oma kini ogbo gya oza ni oya yimu koha ikyeni, ogara yaha, amo gbolo ova ma ya ny bigbo zamani ni nybi gaya ma otuho sha na, ama kini ogyo gbogya ozani shotu oga ra iyimu ko hebe kenata oyara, oyimu ko hebe kikpo epela oga ra, oyimu ko hebe kikpo ehela ara, kwep oyaha otuho ya sha, ama kini ogyo gbolo oyimu koha ogbolo ogawila awilo ama ikini ogyo gbo ozani ogya nama yatushani ozani ya yo tu ka suse ya sha woza kabo la ogbolo oya yeye, ese ma, amo gyo gbo oya ngma wo gebe ikyeni agyo miya wu yebe ma kaza ogya kotade awo ishi no ngma go gya ko tadeni oyagya lo Ama ikini ogbolo ni ko aba moza ma paru ogya ko tade balo omu yaya moji oni, ny bi gboni ke to oreshi ko gbogbo oni oma, ama ki no gyo gbo, oya mo kano yinini, kano wo ogya ka gba yoyala nyya ga, ogya ka gba yoyaya ikyeni agyo mo oza gudagya obeni, ogbo ga nyma kiyagala kotushosha ni oma, ozani mo gya pini yayo tu ka suse yashala, ama kini ogyo gbolo oya gini ga pio ishinye ovifu kegba kin, shinye yifu kela koka, ishiye oyo tu oyayo tu kayenelo, kama gyo mo za paru oza guda gya, no do yiso ga, oza guda gya no yiso ga, ayene ma mo, aba dawo abo okpa. amo galo ikyeni ama kana yene kama anu pini wine kehe ogya mani la oza gyo gudagya akadanu mugbo imbo, ny gbo imbo otuhoshana, ama gyo gbo otu ho ya sha, agyo moza guda gya ikyemani oya ga, biawu gya koko awo tono kela kaha naba tu go gya khalago, go gya khalago go gya khalago mani ogya lo oya gbo shu koga oya gbo shulo, ama gyo gbo gya kana mo yini yimu yo, shino ga ya tono kanela kowuso, ama kino gyo gboloni oya mo ya kwo yikano gayira me gaga piogya ko ga owuso na ngma wa owe to orishi o Ogbo gbolo nogbolo ni yo ya kama ni oma ama kino gyo gbo otuho kano ga aba me me nabaze, oze ma oya dotu ose lo so boda ogya mo gbo okuma ya oya dotu ose lo so boda ogya mo gbo okuma ya oya pia otushasha kogya na mo gyo gbolo oyagege asuse ma ko lo tu tehama oya da wiweyi kamo iyo na suse la, owo ga luye hoha asusu mo ma kakayi oma kweweni ishi ma nu gbogyala kwowene ishi ma nu gbogya lo, mo kede miyo nolo lu ga hagyani ama kino gbo gya ogyaho yara dawo ya lo, otu ho yasha soza ni shotu omo oya ha la, sa ami ya kadala kpoko nyaku mo gya. Pini waha asuse ogya ya biagebe no gya lo ni, ogya ya bia ozarora no yimu ko halo ni ogya ya bio yara yaha, so ogya pini waha asuse la, ogbo gya ikyeni asuse ba gyo, amo gbo gya ikyeni lo oya woji je ebe kasuse eno ikyeni lo, ogya pini ya yaha ya gyo jobila, ogya piya yaha ba wa yi ne kiyikaha la, oyene ho gyo gbo zalo nawo gbo odanu, otunehela kai oyenehi ma ny gwede, oza ma ny gbo mo amo gya no gbani ny kanu ga gashi koza no da mi niyo ma ny shotunehe neneshi danu, amaoyene oye ma kono gbo oga oya dawo oh bo, olamu ni wo gyogya lalo owuso kuma na da nanoho ozani ogya yayimu shona ya shotu na shani yifu kiye kadole oyesu nale mani.